Ja ñuu ya chi in tee ja kesa´ayo ji ja saña chi in tee yuga in tee satiñu, in te jinide kutude, taude tujnude, ki´ide ki ntukude in xu´un, ntukude, nu ni jinio ja teeun jini ti´ide kotade ja jinide sa´ade, kotode in cha´a te yuka ku te ja jinio te ketao jide te ja kajiide ntixi te yua nasu va kee naojide.